<noise> Gny mpitandro filamigna <noise> tsy diso izao lafa manao gn' asany <noise> satria laha tsy misy an'ireo <noise> amign' andro raiky tsy iasany; da mikorota gny fiaignan'olombelo. Ara-dalà io laha añamiko.